आलू त पाकोंणा ले सबसे पैली हम आलू त अच्छा तरीक़ा से ध्वोला फिर वेगू भैरो छिलका निकला फिर ऊँगा छोटा छोटा टुकड़ा काटी के पैन म पाणी और नमक डाली के आलू त उबँला पंद्रा से बीस मिनट तक पकोंणा बाद जब आलू नरम वे जोलू त वेगा बाद हम वेता खे सकदा।